جولای: جولای د دوبي منځ دی، ډېره ګرمي وي. خلک لامبو، پکنیک او د ساحل وخت ډېر خوښوي. ما ته دا میاشت د خوښیو، جشنونو او یخو جوسونو یاد راولي. د کورنۍ او ملګرو سره تفریح په دې میاشت کې یو مهم ټکی دی.